Ny ifandraisan'ny samy bibikely ndray a amin'ny maha-bibikely azy zany a de kely zany ny vatany a de mifandray tsara izy a na de atao ara hoe tsy mitovy a ny karazany fa tena <hesitation> mifanaja amin'izay toerana misy azy avy.